Nau no nas ni buk ni mang ke vap si kari lau na, nau kapa no nas ni buk ani mang ke vap na kio vil iau asukang ta no kun buk aniria si kar ke lau i alis, o ki buk a mang ke vap si ago ve ria, o ki, kari lau i buk ni ri vap. Asukang ta ki songo ua a ne nei lu, o ki alis ua ta mang ke bil ni ki buk kapa ua si ang ke bil aksukang ta kag lau ane singiria ta no aina ro, no nas ni alis niria ta mang ke, kag selen i ali o kag selen i buk ani ri vap na asukang a no kun vuak ania na ria kio kun buk anig.